நீங்கள் ஒரு ஓட்டலில் யாரிடமாவது காபியைக் கொட்டினால், உடனடியாக இப்படிச் சொல்லுங்கள், அடடா, நான் மிகவும் வருந்துகிறேன். நான் தவறுதலாக என் காபியை உங்கள் மீது கொட்டினேன். தயவு செய்து இதை சுத்தம் செய்ய அனுமதிக்கவும், நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிய பானம் கொண்டு வர முடியும. இதை மாற்றவா, உண்மையாக மன்னிப்புக் கேட்பது, விபத்துக்குப் பொறுப்பேற்பது, குழப்பத்தை சுத்தம் செய்ய முன்வருவது மற்றும் மாற்று பானத்தை வழங்குவது ஆகியவை நிலைமையை அழகாகக் கையாள முக்கிய கூறுகள். உங்கள் மன்னிப்பில் சேர்க்க வேண்டிய முக்கிய புள்ளிகள். விபத்தை ஒப்புக்கொள், மன்னிக்கவும், நான் உங்கள் மீது காபியைக் கொட்டினேன். சுத்தம் செய்வதற்கான சலுகை இதை சுத்தம் செய்ய எனக்கு ஒரு நாப்கின் கொண்டு வரட்டும். பானத்தை மாற்றவும் நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிய கப் காபி கொண்டு வரலாமா. உண்மையான வருத்தத்தை வெளிப்படுத்துங்கள் நான் இதைப் பற்றி பயங்கரமாக உணர்கிறேன்.